<hesitation> Nikatu tsyen zahaw, patum hyan. <hesitation> An skul kal gong ah hyan, gong syira. Rimot mak tak mehi an tsartahlaup mea. <hesitation> Su rimot an meit tsuan <hesitation> dartalang hya laulang ah. Su dartalang tsu an han koi tsin tsuan lelam apo tlang klat mea. Su dartalang ah tsuan an luta an hu tsu kovildang. Dey ah hyan an luom ma. Kovildang tsu an moi eem eem ah. <hesitation> Ram sa tepo. <hesitation> An dang dahin. An mak eem eem ah. Luom natanga hun lavak lau ah tsuan. Lel in moi tak hi an laup mua. Bu lel in moi tak pan tsuan. An tsyen zahaw tsuan an kalta ah. Lel in an tsyen ma tsuan. An kal gong ah lui lia tak hi lau ah ma. Lel kan tu min lui tsu an zo ah. <hesitation> Mai ro tsu <hesitation> tui tsua len eem ah fangin an patum tsu an lui tsu an. Apur tateit mea. An lo har le tsu an an patum tsu an. <hesitation> An skul tla tsu ma. <hesitation> An lo har tateit mea ni.